Albikan al ana zurta wa ejabni aktar min tawaqquaʼati da hubas daar Abuja, ana waqit zurtaha ligita yani annas fiya mine kula bihib akhu, annas fiya jo min bikanat mukhtalifa min Nigeria amma mine kula bishifannam al-khar shaba kan nadrum wal darum bas, fishan keda hubasaktar.